<hesitation> kongoi mising, <hesitation> amitwogik chotok ki ee. <hesitation> chachame koo net ko mursik, ahame mursik amu anyinyen ako yaamde amitwogik alak ikase kapsa ko karan, ko lekichoptoi mursik ke netai kepoi kipoi cheko, kipoi cheko ko koruryo komie, aya nepo aeng' kesuut soteet, ke suut soteet komie <hesitation> nyakakesuut komie kinde cheko, akokakikany chek kakikany cheko <hesitation> yakakepo kekany kouryo, ko nakikany kouryo, <hesitation> kinde sotet kai kakesut, n'yakakinde <hesitation> sotet sotet kei kekeny petushek ang'wan koruryo, <hesitation> nyakakoit petushek angwan, keranda iin maroranik chemite chemite cheko nyeita kesaisach anyetia kep kepaishe, ko anyiny mursik akot mising.